Ya, kaofa mampiasa aspiratera igny ndraiky zegny agne, <hesitation> tsara atao misesy tsara mampiasa agnanjy amjay tsisy a tavela zegny le vovobovoko, de <hesitation> tsy mila magnagno karaha asan'olo kamo igny hoe dingidingagniny fô mila <hesitation> atao misesy tsara ze party tiantegna hady tsara de ampandalovigny tsara amindre zegny izy.